Obu-nfonn effet, nkon-na ba choruses njena nkonna bi kon emeh bi kon Obasi na meh nkon-na, na erig nkume njitat nkume mbok nkon-na meh or nji ebhin nkoma-afo ebuk nkon, nji-tat chang nji nki yim se ah-yee nyim na, nkuma ka nju ekuba-bi-kube. Nyim oyim nji-tat me se a yeb a kuba-bi-kobe. Nn-di afo ka unyoi nju nkon-na bi kon emeh. Ba choruses a-meh nkun afo ka nju nse-omeh, ka nyem otu-nnee.